Teknologi dak silalu aku minan sien ceh uhh handphone handphone minan laptop legi ne lah sien la ngan sentiasa tinan ku lah dak sesuai dengan kerja ku uhh dengan mung sien legi uhh adeh legi minan tv la ataupun uhh minan uhh pemancar ataupun uhh dak kuan inya wang inya USB lah.

Itin ne da tempat ami itin ne cara inya bidagang itin ne mbuh birubah ne masu sanik ne pak cara uhh cara masih lagik bibayar la minan duit cash dangan masih lagik adeh lagik minan uhh online transfer...dangan pinyanyi da suka ku ataupun pelakon da suka ku penyanyi siti nurhaliza la.

uhh Artis ataupun da suka ku uhh tubek muji ne uhh ti bergantung la anyap dangan dingan ne adep terlalu suka...aku hanya suka wang lagu ne sien cun dangan aseng aku... uhh dangan sien lagi meng penyanyi ne serba lincah, uhh panai ne nyanak, uhh interaksi dangan bala audien uhh sien da suka aku la.

Aaa, anih da suka ku da dangan tangkeb pimudip ku yeh aaa sien ceh aa tangkeb pimudip ku, meng baneh ku, aaa paguh. Anyap nyanda kasar dangan sentiasa pijuan, dangan nyanda kan aku adeh ngunah kayuh da asat. Ne pitayen kiye kiye lah. Sien da suka ku dangan dingan ku. Dingan aaa da memahami perasaan lah.

Meng bala anak anak aku...aku harap bala anak aku uhh sentiasa ne uhh ngunah dapat bipikir dangan batul ngajah jaran da batul dangan meng sien lagih panai ne milih anih kayuh da ira tunah ne untuk jangka masa panjang uhh jangka masa ne ije untuk pimudip adep ne.

aaa AI ti aaa aku setujulah adep mesti-mesti legi ira aaa suwe ataupun terlibat dengan perkembangan teknologi semasa. Ngin keyuh ti biguna untuk aaa pimudip adep kiraja dep dengan penciptaan baru dak beken.

aaa Sanda pitayen aku da jugon aku neg bala dingan ku da juho supaya kine wang kine juho masu bala keluarga kine harap kine adu adu nyaga pimpanu kine aaa anih kayuh da sinanda kine lah. Supaya inya sentiasa paguh dangan adep. Dangan mung sien inya pun hormat ngan adep, seh da harus kita ningat ne lah yeh

Movie atau program da aku suka sien mah drama Korea ngin bala ne ahi mugon contoh contoh pimaan da paguh kehidupan da sihat.

Anak kayuh da silalu aku tubek ne sien mah anak inya...anak inya silalu ngaban pinyanang dangan pingirami neg uhh pimudip bala mamba ne dangan bala inya da bangih-bangih ne.

uhh Kalau akuk diberi piluang, akuk ira bilajar skill nyi'it. Ngin akuk irak uhh ngembangkan lagik untuk bisnes. Dadeg akuk lagik, uhh ngundah ahi lagik kayuh da irak akuk. Design bala bajuh, bala kampung dengan kayuh da bekun.

Adeh mamba ku nanen kisah da ngamin ne dengan sanik sien mah masa zaman aaa biparang bala japon bala komunis en ahi nanen pasel anih da tunah bala, cara bala neh maan cara bala neh kudip adep neh da sipanjang tempoh biparang sien. Bala ne lagi nanen macem macem crita pasel kisah kisah girete anih anih kayuh da tunah bala neh, dengan meng anih bala neh aa ngageu aaa pimaan da tarun.

Nehun da paling paguh dengan suci rayu dadeg mamba amik sien mah girija. Ngin ain adup bilajar pasal Tampa, pasal rendah asung, pasal pingampun, pasal kasih sayang. Meh masu girija lagik adup uhh napud damai da abih asung adup.

Sanda pitayen da patut jugon neg bala dingan aku da juho sirata dadu nitih ramin sien mah tinatat mah aseng sabar ngin masu ain adep cara...bilajar cara mudip...adep uhh bilajar cara sabar meng anih adep uhh mengembangkan adep uhh adep personaliti adep skill adep dangan adep akan kadeh dangan napud anih kayuh da biguna dadeg adep sunih andu.

Cara dak ngancak as intek ku lapang serta ngenge ialah aku suka ndek bingih remin sien mah ku suka bikebon aku ngundah bala kebon pane kabon bunga mung sien legi aku suka uhh panu panu mesu in aku dapat ngilapang intek aku dengan nyigan semua stress dak pikir mung sien lagi aku suka uhh akan uhh ngeban bala bikumpol dengan bala memba ngin mesu in aku neput damai dengan intek dengan pikir aku pun lapang.

Document da silalu tinan aku da negara ami atau negara da beken sien mah da paling penting raye sien mah IC ataupun dikenali kita sebagai identity card dangan wang kita aku ra panu neg negara beken that is da juho masu Malaysia, aku merlu passport ngin minan passport en aku dapat luah masu Malaysia. Adeh lagi ne adeh da dapat minan visa.

Pakaian dak suka akuk minan ne sien mah bala gaun da sopan. Da kaik pare'. Da kain ne minan cotton. Mung sien lagi akuk suka minan bala kampung jeans, bala bajuh T-shirt dengan anih-anih pikaian dak akuk rasa akuk selesa minan ne. Dengan tanpa akuk merasa adup akuk tik udog tebuk inya bekun-bekun. Tapi dak paling uhh akuk suka ne da cara pemikaian is pikaian da ngundah akuk selesa minan ne.

Da pa da pikir aku pasal sukan renang sien, sien mah sien Salah satu cara dangan adep uhh paling penting skill dadeg adep labih² lagi masa adep uhh dog anih anih emergency and anih pinyusah da laut da umo kaik dep nyungka ne pak sien mah antara survival skill da perlu adeh da abih aaa kita. Meng sien lagih masu renang kita dapat improve adep ampu pernafasan, adep ampu uhh discipline bala teknik biranang da iye

Iklim da nehen ami mende siti, sien mah pare. Adeh andu ne akan ujan uhh uhh which is ne adalah iklim climate tropic tropical da Akan adeh adeh anu pare adeh anu ujan

Indi da suka aku pasal pimanu Wang aku neg laut ato sungi ialah aseng aku rasa tenang entek aku rasa lapang aku tubek semua kayuh da hijau hijau da bangih aku. Kayuh da aaa tenang aku napud bala sungi omon angun sungi angun laut dangan ngaban ketenangan neg aseng pikir meng sien lagih aku napud aaa ketenangan lagih da sungi dangan da laut adep main pasir which is ngancak ngaban aseng adep senang.

Cuaca kita dak birubah iti sien mah sitegal uhh sikap lalai manusia, dengan ngundah kebakaran tebuka dak uhh ngancak bala perubahan iklam sien mah bala ne akan nyalak terun uhh mede mede sampah, mede mede terun tinan bala ne uhh bikebon, birumeh, mung sien legi bala pembungan sampah dak merata-rata mungkin en dak akan uhh ngeban perubahan uhh mesu banjir, jerebu.

Aye, negara Malaysia pun nyukong semua bahasa, bahasa da bekeun, dalam sikulah ne. Salah satu ne, ialah bahasa Iban, aduh lagi ne da universiti ne, adup belajar bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepun, uhh, kayuh sien adalah salah satu cara tinan, uhh ngajar bala student, bala anak inya sikulah pasal, uhh language da perlu dengan bahasa da perlu bala ne faham dengan sebagai bahasa tambahan da abih pimudip bala, uhh anak kinya iti ne.

Bala guru, saudara dengan bala pinuuh, da ngubah akuk iti ne, sampai akuk pandai. Sien mah nak pitayun bala ne, masu bala ajar ne, masu bala experince bala ne. Lebih lebih lagik bala ne ahi nyugon sanda pitayen dengan pingajar da biguna dadeg masa depan adup, mung anih cara cara adup uhh survive da sapa ti ne.

Inya da patut aku nyiken ne kan adeh pinyiken pasal kandam sien mah masu doctor ataupun aaa medical prac, pratiser ngin bala ne puan sigala jenis kandam. Segala simptom simptom de berlaku dangan tibu manusia. So anih anih kayuh da berkaitan dangan andam. Inya da paling patut adep nyiken ne sien mah doctor dangan bala medical officer ngin bala ne lebih paham anih kandam de kaik adep puan ne.

Kebaikkan AL ti, AL ti ato pun AI akan ahi nulung kita masu mugon kita pinyanang, meh sien lagih bala ne dapat nulung kita, aaa ngunah kiraja kiraja mung cara computer. Cara nyisan nyisan nyisan tarun, bala robot, aaa en saja lah cara da dapat mugon pinyanang pimudip kita ngin AI ti ahi gih guna ne, sebab ne meh teknologi da meh menyerupai aa kemampuan manusia.

Pimain da pinain bala anak da komuniti ami sien mah bala ne suka main runnes, bala ne suka merang da sungi, dengan bala ne suka bilanting. Dak bala darik ne adeh legi ahi dak suka main ball, main takraw dengan bala anak kinya suka legi main zero point. Adeh legi ne bala dak suka main bau.

Ayu, akuk aduh cuba nyimpan duit da mamba akuk, especially da mama kuk. Andu akuk, andu akuk akan nyimpan ne da saham atau pun nyimpan ne da bank. Duit tik akan beguna dadeg emergency.

Homework da tiyan kuk da menu susah kuk ngundah ne ngamin ne si'en mah Additional Maths. Ngin akuk bayuh tantu puan, bayuh puan cara, akuk bayuh tantu faham anih kayuh da bilajar akuk masa si'en.

Da ngarap aku pasal anak-anak aku sien mah ije bala ne jadi inya da biguna dadeg agama ne, negara ne, ami sibagai ande amang ne dapat kudip adep ne dapat survival skill ne...panai bijaya duwa sikulah duwa pimudip ne dangan ngaban pinyanang neg bala inya-inya sekeliling ne.

Cara tinan nambah duit tinan nambah kredit adeh mayar mobile phone aku is masu ku kerja permanent meng sien lagih aku akan ngunah kerja part time tinan ku nambah ne nan ku mayar. Meng sien lagih aku akan ngunah bisnes kecil kecilan masu ku bijua bala barang binua bala pane bijua bala bua uhh nan aku nambah mayar bala uhh nambah duit nan mayar bala phone aku nan ku nambah bala kredit aku.

Sistem social dak mene paguh dak jugon perintah ndek bala rakyat sien mah mesu sekulah, mesu bala medical kesihatan, bala undang-undang, mesu uhh teknologi dak tinan ne nekat bala rakyat ne dengan nyugan bala pinyenang ndek bala rakyat ne

Buk crita da paling aku suka comic sinchan lah ngin comic ti ku tiyan masa ku lagi icek ti mah comic ku da ngajar nyanda ngan aku suka lawak ne lah. Aku mala ketawa dangan comic ti lah.